<hesitation> Jach ki' a' sikinche' ulaak' ixtz'iit de b'u'ul jach ki' je'lo' b'a'ax kujantik mak tulakal mak ki' ki' ti'ij porque tulakal je'lo' plato de tradicional de los noj San José.